Inche nkogokera ase omonto oria obwate omokia ase egasi yaye, oanchete efamily yaye, okong'ang'anera efamily yaye, na <hesitation> obwate omokia obotuko na omogaso, koboka gotwara obwanchani na bamwabo. <hesitation> nkogokera omonto oria okong'ang'anera abana baye na oyo otabwati endamwamu gochia ase abande. <hesitation> naenda nkogogera, omonto oria mogotebererania mwaigwanana, mwang'usera amo, mwagenda enchera eyemo erinde abanto twanyara koba togokonyana ase eamate gose ase <hesitation> omochia.